No koʻu hale a me kaʻu ʻohana, kūʻai hele mākou he ʻehā paha manawa o ka mahina. A inā ʻo wau ka mea e kūʻai hele ana i ka meaʻai, makemake wau i ka nānā ʻana i ʻokoʻa a me ka ka ʻauana ʻana ma ka hale kūʻai no no leila lōʻihi koʻu kūʻai hele ʻana. A hiki ke hoʻolilo ʻia he ʻelua ʻekolu hola ma laila.